Dama muni mu ɗeyanko ki jerarenmu a anshenmu eni yo zinah yo mo gatta si don sabok ei na zinah bu jerarenmu a anshe mu don dolanko ko ki bei zau su mu ei e zinah toh sabok ka. a muni ke ananko mu ti muni ke munta toh mu kola enin su don na mu kolan ko zunu bu ei na iko zinzh bu mu dei e zinah a millamu bu amma na ndeyi sobko ei zunu anshenmu muni ke mu deƙanko millamu ke a ina koikoyo ki millansu sabok ka. a muni mu kolshe eni jerarenmu muni mu dolanko kada ei na zinah bu mu shute si bu amma ana zinah sai mu shute si aka kute bu ɓoshi ko na mu anandibu millai bei mu ke zuni ke a ina enik ki si eiyo bobenmu anamu sabok ka. a muni ei jerare anamu mu anfani ki si aka kute bu ɗoshi toh woi kaiso zuni andibu dansu a gabanin jire ndeyi namko ulanto toh kaiso muni ke mu zugonto ta anshe millamu ke e ka manoti kute muni ɗoshi muni bu sabok ka. amuni mu dalanko ko mu andi bu yadda mu ɗeyanko ki jerarenmu ke. e. Kaiso mu ishe amfani ki eninsu anamu toh muni ke mu dolanko namu dei beimu ke eni yo zinah ai muni na ei zinah mu mano ti ei na zinah bu ma mu mankoti kaiso som ye mu deyan ko yo idamu yo milla har mu ditu kaiso ka. a ngoi na ishe ei zinah ma mu manankoti ei disa ma mu manonkoti toh muni milla kaiso mu kolshe eni jerare bu amma muni mu toƙanko ƙamu ko a bei goli ka. a boko na moiko koi ko hinɗikko don sabok ko zukta kada na dino banoh a iko logdi toh kaiso boti lamba hupla si bu ma balle ini logdi sabok ka. a milla kaiso zuni ishe eiyo moyanko moyanko zeini toh muni mu kolshe zei bu kawai dashe yak. i baya som yiya ɗeinonmu som ai andi ɗafa ngoi dom sosai amma kaiso ka. a ko ɗeino ko moya ngo lalamba boti a namno shoho kanni a hinda buska bu a namno kari a buska bu namno taka a buska bu i a zuk ruta yoto lalamba a buska bu a buska bu balle a kol zei ki. e bobi balle bobi ma si buska balle bobi nako balle bobi ba. i sabok ka. a kaiso ɗeino muni dai mu ɗeino ndeyi a mokimu <hesitation> lokoci so zai bu sai dai mu anshe dai ndeyi dai ta andi ei ƙoto guda ei ko ishi yiya ke te manoti na ko ishe zinah ma te manoti ko ishe disa ma te manoti bai muni a som woi kam ka ida mu woi kolanko zei ki ɗeino ko ɗeinokko andi ei ƙoto bu andi ei ƙoto bu amma kaiso ka. a ko koli ka. a ko koli ka. a ko koli ka. a toh zaman zaman <hesitation> lokoci duk ɗeyito so e andi ana eni jire bu ko da ana jire ma ko zuba ko da ana jire ma ko zuba aka kute bu ɗoshi toh lai banok ma ko taka yiya ki si balle lai ƙoto sabok ka. a kaiso ka. a rutam sai dai ndeyi dai a ramte rutanni amma rutam fa itin ni gyera fa da som ye aimu kolanko zei ki ɗeino ku ɗeinok ku ku seshe mishiku andi ei ƙoto bu andi ei damta nguni bu andi ƙoto toh na ku kolanko bei babbno ku go ngu kolanko bei goro ngu go ku golti ƙanku ku namti katku ku metu ƙanku andi ngoi damta nguni bu ei ƙoto bu. Yadda mu ɗayanko manakshi mu kolanko zei su don ana mu eni kuma muni kaiso mu kolshe zei ki eni sum sosai don sabok ana mu eni me muni mu kasan ko tilinmu kaiso ka. a eiyo eiyo tilinmu a tilik milla kaiso andibu kaiso ko moishe ei ma muni na mu tananko ei yo jerare ana mu muni sai ko itko shiru kanni don sabok ko ka anko ma a ina uska bu don sabok zaman yaɓti ni.